أول شي تبدا بتوجيه الشكر لشخص مباشرةً مثلًا اريد أشكرك من القلب على وبعدها تذكر الشي اللي سواليك، أو المساعدة اللي جزمها لك خلي الجملة مليانه إحساس وحب زي مثلًا قدرتك على مساعدتي جالتش يومي أفظل وفي النهاية تكتب ممتن لك، أو أشكرك جزيلًا.